الرياضات اللي تطلب أكثر قوة بدنية هي <hesitation> رفع الاثقال، والا الجري السريع والا سيرتو السباحة زادة الاحترافية، وكرة القدم والملاكمة هذه رياضات تحتاج معناتها قدرة بدنية عالية معناتها، والرياضات للتطلب أقل قوة بدنية هي مثلًا المشي الغولف اليوغا هادوما ما ميستحقوش مجهود بدني كبير مقارنة بالرياضات الأخرى.